La coza pi rumenatica che mi l'abiu mai vist al e ël tramunt al mar cuandi l'eru a Cesenatico e al e propi piazüme përché l'avìu mai vist ën tramonto parei, ma gnanca l'alba përché al e stait propi bel